मान्छे भएपछि ब्या त अद्दोइ पड्डे हुनोछ । ब्या अद्दाइ लागि चाइ अब कसरी अद्दे भनिकन योजना बनाउनु पड्डे हुन्छ । अब ब्या को लागि चाइ अब कसरी छुट्याउने त अब रकम । अब भन्दा खेरी सुरुमा त ब्या कसरी अद्दे भन्ने कुरामा पनि भर पड्डो छ । अब ब्या यदि मन्दीरमा गइकन ब्या अद्दे हो भने तेइ अनुसारको बजेट छुट्याउनु पण्यो । यदि घरइमी ब्या अद्दे हो भने त्यो अनुसारको छुट्याउनु पण्यो । यदि भागीकन अद्दे हो भने तेइ अनुसारको ब्या अद्दो पण्यो । बजेट छुट्याउनु पड्डो छ । अब ब्याको लागि बजेट चाइ छुट्याउनु फरक फरक हुन्छ । अब भागेर ब्या अद्दाइ लागि चाइ क्याद्दो पण्यो भन्दाखेरी सामान्य गाडी भाणा भए पुग्यो । घर झानाइ लागि केटीका गाउँबट अँ केटाका घरसम्म झानाइ लागि सामान्य भाणा भए पुग्यो । अब मन्दीरमा ब्या अद्दाइ लागि अब मन्दीरसम्म झाने गाणी भाणा वाउँछि माइती र पोइली पक्षकाको गाडी भाणा र मन्दीरको खर्च अथवा खानोपिनोको खर्च जति जन्ति आया छन् तेइ अनुसारको हुनोछ । अब घरैमा अथवा गाउँघरका मान्छे बोलाएर गर्ने हो भने बजेटको तेइ अनुसारको व्यवस्थापन हुन्छ । ब्याका प्रकार अनुसार अथवा विभिन्न किसिमका ब्या हुना छन् । तेइ अनुसारको बजेट बजे विनियोजन अद्द सकिन्छ । छुट्याउन सकिन्छ । यदि घरैमी ब्या अद्दे हो भने चाइ अब बाख्रा मासु, वाउँछि ब्याको कपणा खर्च, ती सप्पै छुट्याउनु पड्डे हुन्छ । सुन औठी तीलहरी यी लगायत कपणा पन अँ को लागि पन खर्च छुट्याउनु पड्डे हुन्छ । यी सप्पै कुराहरु छुट्याइकन मात्रै ब्याको बजेट विनियोजन हुनोछ ।